أفضل العمل خمسة أيام بالإسبوع لمدة ثلاث ساعات. هاي الطريقة تسمح لي أن أكون أكثر راحه وأوازن بين العمل والحياة الشخصية. فسؤالك جداً مهم ومثير للإهتمام، خلاني أفكر.